<noise> Menurut kita kalau burung bikin sarangnya itu dia ngambil ngambil bahan bahan itu tu kayak model burung apa dah tu, burung burung gereja apa tu ngambil ngambil ranting ranting tu dicomotin atu terbang lagi kumpulin sama dia tu sampai ngejebuk dah tu tu pohonan ranting ranting itu sampe ngejebuk dah tu sampe ngumpul dah tu, iya nggak sampai ngumpul begitu masih satu dua ini belum jadi namanya sarang, nah itulah proses sarang burung ya itu dari ranting ranting itu dikumpulin, burung burung gereja itu buat persiapan nanti bertelornya dia punya telornya burung gereja itu buat netes itu buat tatakannye, iya soalnya dia adem iya kalau dah adem mah dah bukan maen dah pokoknya dah nyenyak pisan dah, tu burung juga kalau dah tidur disitu kadang kadang gurih dah pokoknya dah.